Pos Suecia quasi que tola genti lo conocemus por mé del Ikea. Es encreíbli que no aigamus estau nunca peru la verdá es que comu nel Ikea hueraparti de mueblis ai comerciu, i mesmu pueis comel, pos es comu avel estau pallí pa Suecia. Te hazis idea delas almóndigas que comin, de cómu vivin en videndu los mueblis i de tolo demás en videndu las cosas que pueis mercal nel su comerciu.